Raha tsara tegna aharo voamaigny: hena. Ave ka agnamalaho ndraiky angivy atao rano. Ave ka voamaigny ka afaka aharo vanio.